Amope mboupa reta outa jei tateɨ jaemai yaye mongueta ñai ketɨpako ñavaeta ikera reta yae ñavaetarako ñavaetako yae jaema jukurai amovecepe yayemongueta paraete oime oimetako outarako mboupa reta yande jeta yande keara rako ketɨ ñavaeta supe opa mbae yemongueta oiko yande ndie